Ndubu carro nijan niko, iha name autobus nakachera tu ihó llanda y llanda iha yuu niu yuu yenda nuu, yutu me'e dujan tuku ne'ja carroa yuku niuña aname cahtuku ka'a nindayuu yutunié kua kodo ka'a vee xudu ihó yutu asiendo yutu me'e yenii koo nayubu ihé tuku ummm ndugu gasolina na ondaña nduku ihá kué ian ngue inka tuku carro ihá.